To kai so eno zuba adala eriya nzoge ariya na zubanni sabosa se zonge na yaubeɗi ashe gesiyo beɗi zonge kona gonko shin ngo ko ki oshi a hate zonge te zonge fa er yadda bu zonge na yo beɗi ye a hanta ge siyo a eti wanɗe kai ko wanɗe kika zonge genni ki beɗi to saba ki ka'a dole ko nzukto zonge zonge en zuɓa zonge kola boni yam <noise> zonge wai yee eh de ko oshi bu <noise> adeshe kom bu kashenti koro zonge hashenti kom dole ena nzukta zonge zonge de she lungo bu zonge an zuba adala eriya zonge deshi abu eyye ke de she bu saboki zonge wai yee eh mu zuba. Yo hoti kan aseg heshiye bu kaba na baɗi wuya to kanni amman ki beɗi zonge tiyake arafanti yadda se azaba si a ɗafa be'e kizi kizi na hawanni agonni tiyake abartetu ewa haɗaye kuma dole ku nzuto zonge, zonge adeshi abu fa zonge yadda ko zubto zonge, zonge kolaboni yam yadda sunanni zongefa kolaboni yam ko zubto zonge, zonge zonge kolaboni yam zonge ndeshe oshibu ndeshe ngo bu be'e ya suro ko ko a hanta ɗako burtali burtali komshine burtali oku ko rayi ko miya na wa riya a de'abu dole ko zubto zonge eh na zubta zonge kenan zonge kalaboni yam, zonge deka gobu ko da moi non ka'a ma ndai ngeko ma zonge saboda ena zuba zonge zonge kolaboni yam na zuba zonge a dala eriya kaf kui turun eh yawan. <hesitation> ra'umin dawa ko- koro kom adala eriya wayanzu banni barewa kaf ni sho wata bu ta barewa yadda oshi <noise> zonge kolaboni yam wai ya shi zonge ma ashete gaba ki turum ashe te gama ki ra- ra'umi riya zonge kolaboni yam zonge deshe zag'ebu hashente lu ni ma'e e balle de'e a ɗafa lawani koshine hilanti zonge eriya adalla eriya kaf na nzutta zonge <noise> zonge ndeshe ngobo <noise> zonge wai yee eh a geshinti ma ɗafetu wokuto tombano ma'e ki zina hon zonge dinni har tom bano ngarti oshi hashenti zonge zonge kolaboni yam na zubta zonge dalili zonge zonge a ɗa fantibu oh bon hilanti hilantin kaba a rokkana beɗi filanti arokshe zonge. O fin ne desa zonge kaba ngona mana zonge zonge fa deshen ngobu yadda se atar kaf adala dabbobi eriya andi di sa ofin ko ako anta zonge kuma dole ko zubta zonge zonge wai yee eh na dino a nde abu fa har tom bano ndishenni to nga bani ma ndishenni inde zonge ha, ena onko ka bayani eriya no zuba e bu zonge.